Akeke amina dimy na enigny ake izy koà mail azoko isa-kerinandro edy. Matetiky resaka asa fogna agnatiny akao, ndraindray resaka programma, ndraindray resaka <hesitation> dossier fino mila finoagna na dossier mila alefa karan'igny na <hesitation> texte na fagnazavana tsotra fogna.